أنا أجول نعم يجب أن يملك الأفراد <hesitation> حق إختيار البلد اللى يريدون العيش فيه، كل إنسان لديه رغبة وطموحات تختلف، والحرية في إختيار مكان العيش <hesitation> بتعكس قيمة التنوع والكرامة الإنسانية، وكمان ممكن يساعد فى تحسين <hesitation> جودة الحياه، هو أتوفير هذا الحق أعتبر إنه يعد خطوه مهمه نحو تعزيز الإنسانية.